Me parece excelente trabajar de remoto, se... evitaría tanta contaminación ambiental de los coches

No. No tengo libro favorito.

Me gusta pasear en el mar. Un barco, e ir siempre en la popa del barco. Y él pasa a ser excelente.

Amarillo, púrpura, azul, rosa, verde.

Los tres cerditos que construye su casa. El lobo se la destruyó... soplando.

La fruta, vegetales y carnes.

Lo más difícil es el emprendimiento y conseguir el fondo de comercio.

Me gusta la manza y la manzana es redonda y verde.

... funciona... es como una antena que es para los rayos para evitar...eh... que peguen de las casas o cosas.

En unos... en unos casos será beneficiosa pero en otros no porque van a... a suplementar al ser humano.

(...) contribuimos con este programa porque nos lo exige el colegio de la (...) Galicia

cada día que pasa se aprende algo de... del mundo y de las personas

Sí... <laughs>

Jugar... o jugar con la tablet!

Decorando su casa.

Una buena educación

Despertar y ayudar y ayudar a nuestros vecinos.

Parque y el paseo. Y también Disney.